Ya, a biby mahimbo tsy hoe mahimbo be mankôry fa tegna misy fôfono a kôa nandraha vonoigna izy begny ondrikondriko lany regny zany izy fa andrahoigny regny mbola regniregninà foagna fôfony.